Eme ce indonesia dami manga lena agu dureng, eme lena hitu ga lena hitu hot nggo tong ai apa keta pe kolang keta rasa'n ga eme nggo dureng hitu tong ga leng keta ces ne itu. Eme lena one ami eme lena ami eme lena hitu tong ga paling tong kawe haju sio kut bobok api kut uma rana sio, nggitu. Hitu biasa'n eme nggo tong bulan bulan bulan empat empat sio agu sampe le bulan apa i tong bulan sepulu nggitu. Hitu kole len ami tong ngo ciwal uma data nggitu eme nggo tong anak sot ngo sekola tong paling eme kole sekola'r tong ngo ciwal nggitu, lako'r kole one ami eme nggo uma done dami ga ai uma sawa kanang jadi bulan bulan nggitu tong harus taung ta- taung kat wae kut uma itu, taung ket wae itu ngai'r wae ngalor so lena keta taung. Poli itu eme nggo hitu tong biasa'r hitu tong ga eme nggo apa duat uma kopi sio. Poli hitu tong tapa taung uma rana nggitu, poli hitu ga eme nggo tong ciwal duat uma kopi sio tong hitu sot nggo tong ga na wa taung ket situ kut <hesitation> manga koe hasil kopi wulang ne nggitu wulang nggitu. Pasti manga ket nggo tong <hesitation> ute ute sio ata nggo'r tong toe manga apa'd toe ma jadi'r nggitu ngain. Landing eme nggo gah dureng gah hitu hot nggo dami tong ciwal keta apa pe sawa pe hitu tong biasa'n dami eme dureng one ga bulan bulan sepulu hio tong, bulan bulan sepulu sampe bulan <hesitation> apa bulan bulan telu, wulang telu hitu itu. Hitu ami'n one donde donde duat uma sawa nggitu. Ngo apa ngo apa woja sio nggitu eme apa woja, poli itu ngo reden ngo rede hitu. Ngo rede hitu tong mai one mai wulang apa wulang alo hitu rede hitu sebenar ai wajol ne nggo pe toe ma danga mai'r apa toe ma danga ma'n wae jadi'n gah nganceng pinda kole's nggitu. Poli hitu eme dureng hitu ami tong ga pasti kat nggo tong do keta apa'n one salang sio, nggitu. Biasa'n one ga longsor sio, poli hitu tong <hesitation> daet kat nitu ga pisa leso keta nggo'n tong bongkar keta salang hitu kut nggo cake taung tana tana one salang situ eme nggo ngoeng apa ngoeng lako nitu le'n, itu. Eme dureng hitu kole tong biasa'n dami dia'n hitu harus nggo tong do koe apa do koe nggo tong harus manga taung <hesitation> apa hang tapi ute nitu tong ga toe ma baeng ai nggo do keta ute sot nggo tong manga keta one mbaru tong ba de sangge'r taung keluarga eme nggo ise tong kole rede hitu nggitu ngo kalek, eme ngo kalek hitu dami one ga pas musim musim dureng situ nggitu. Hitu tong sampe pisa leso keta kalek hitu kalek pake kaba nggitu. Eme nggo tong ngo keta ba eme nggo ai danong perna ajak ngo kalek apa kalek wa sawa pisa leso keta nggo'n kalek hitu sampe mane'n tana tong toe ma co'n nggo dureng dureng, ai hitu keta nggo'n. Hasil eme nggo pe ngo rede poli hitu, nggitu.